Fomba hitahirizan'ny solosaina torohay dia m- mihiditra ao anatin'ilay disque dur avokoa zay torohay ilaina ary afaka mipetraka ao mandritran'ny fotoana maharitra ireo re- torohay rehetra zay tiana ho atsofoka ao fa saingy kosa mety hisy fahaverezana ireo torohay <hesitation> ireo raha ohatra ka simba ilay disque dur.